Ara-dalana soa ny fampiasana teknolojia, raha aminahy- aminahy manokana moa zany izy de, <hesitation> mety ilaina avao izy io ka <hesitation> ampiasana amzao andro hiainantsika zao mba hanamoramorana ny fiainana any aorina any.